Este bueno ra-ra este verdur, depende ga xi tipo de verdur val’na za rninu este za brócoli-brócoli queity run xat di guand nicla giuni lañ refri val guaxti chon chi lany vali agyack gútz, chon chi, zanahori gi na, este za ti th xman gi na este sati th xman gy, zega valgiuni lañ refri va te si no, rack ni ngaz’e ra tëx ni za riux ni za chi este stal gani run guand th xman rninu zëga va lañ refri val na za ga gai chiza rnizanu si o hasta mas ru lañ refri, nuni run gaza guand sati tiop xman, zë depende ga breni breni na-na nara verdur, queity ra di na nani gual nia zacka, este chi nú sa ni per nicla giu ni lañ refri zack, sun gaza ni guand zati tiop xman, tiop xman rul zety btywz-btywz val’guaxtërun ni guan th xman rul lañ refri, tiop xman zety chi zega va val-val fresco-fresco nani gisiu lani, por que de lav gisiu lan xil’a ni estse zega val-val zóh za val chi nany ritoo rava ni rcka nú mas zo xi val chi rtiu rava ni chi rto ravani zo xina rzel rava ni zega pues zëzy gá rxiñ ni chi valna cutew ni lañ refri chi-chi guiald lazu ni fuer, zezias rxiñ ni queity ru runias dini guand purzy vabiany nu ni lañ refri chi zëzy rack ni rxiñ ni va.